Wang gutu arbu la angel nakurma seftan washe ah kabase ragu. <hesitation> La wase ragu gu noya noshai ah ni ar nasita ka ehh nasi ngara pal ragara dum wu nasin ar wanini du garbo garam na walla wahi was nashika washingaye wan awal masa hinkadan situna fukura washa to lukura amma naya mu puspus gunaro ya eh indali washa gaye nusubu nusubu wo nuftu mudum gol washaka nusufdibn kan washa'al fasar washe'ah ngol sufundi mydingol mudidi hutu basegu hutu musu kads diya ndi bulo sagar teya nurdan eh wen tan gare eyyo ale aki asranda kaso andi ka ah danda nidi was langa danda nkiwesilinga intahe sawa kahe nasuewan ndal ko kasuguwan eheya eleyan kasuguwa. ndiin eeh gusundi ilanda summo kyamo kyama mtar gare osun wansi amunogi sufun sufun maranta wasun iya ah wasuin maranta wasun iya ah wasum kafambo amma alhamdolillahi wan waga kal usa lau oh osum ah mafaji kambo ahawatu maraka wasun da Iyo wsina gumda inda wasiya nda kakuno inda wasi hasa indasi hasan askare kawe inda landu wasi ndasi yasi ah <hesitation> dector amunogu sun yanda sugu asun wa pal so andal wasu masiban watu sigul da nechigo ki siban go ilen dohidi sidan sigulɔ ndiwah nde lardu ro gade ammatto sunki siban ko sodiya asuna lardu nause maduwa mashaka mtara gara andy ammu megu chiro ar amunogu waya rogu washid and lardudo wuse kadan kanu nasare asaftun afadu mur na dumta umta'a asura wasuki ola gura. naulu laa suwa tura tuki wuliyo wulaki yo suwal ko ah anu muna landu do siyasa tan gula man talewu supan gominati sugullu yatan lardu utulu miya pal upra ndagol la tsale tingudagi uki nau wala ah dawaka kasugh waka nuwanka kwa ungun wan wanaka mula saka aki kumani ods indigi keshadi wasun mulungi zada mungi mubo tsale ah ankol saniya ranko oshiki mala roko washiki mula roko pulo so ndai man ko wandi neko waya he ranko male ah pulangi tuwan tuwa go wandul wasongan plan go so nal nawa ngurne tuka sara neli gi maw to hi sama roknko mushinki mula roko Aki chawri we tanado tsara ka gara do yo ina chiya eh kunda ngo pal wasunki pal do are nandu undu gupal madalie yɔ ah maidugari and bundo samma eh sapbo dasi ah ndu hun kasga nanta walu watu nauku, mutaya walu bzegu wuya kunta gul walu bur turgi nuk nasu kurunbu haksu gade shen si immta lumta bur har nalu nasa nakaye ah kurna giya nashinta nasha ah natu nga ra a gidi na so tse muna naki men unfudi umki asa asa at wasan asan muki hali asa hali gakuro gade so kina kundi kun tugu kasi yagu zuwu mulu sagsa ankal wa masawa matawa pal ki zuwan same zuma ouraw zuwa kutun asa kitin ansa kasa asa wan kumani mahamo kusum oh umgara mta kumani abamo iyo teh eh kasafi kumani teh warondi grandi kumani tora wandi zraka bulaki waranki bula lungo azraka tusoki kuga tondi azra. Pla kwaki dondi kulu undi kulu kursan saftun gurgun slaki ugugu mugu kuturi alki andu kun so wanga don mushe shade wasun oh mutara wasun nguru muki kasaan wabdi kumani katara wundi and lik luman Dawa bundi klan wasran kudi wandi washiga mukundi jiba asan djiba kara bundi asun alga oh ysagima karago agi ndra gro wanda gru naturo asro na nahum nahun siriyal nahu siriyal siriye dasi siriye da. na sige sigel da siriye sigel walkya wuna wakkra na nalywo wuzuge wuzu naluws natanda gara buru nasku ah kofa ngu waga nɛshigo kafaum nakuum nakuro ngra nok naku di waso bro waki ah nawi nɛwi munoki wurasi buladagada wasun ta gil nitdi ngaki ngol yawandi ngori wandi ko ysku kore oh wundi wusugun mashin ko gura cga muta ani amma rswa wuragi nam nam washi yawurayi utabdi miwa wuko nsuro usi wasi wasi ndeli ndekeni akunte humani awandi mifo kundi my mulu muhum kafhugn metele lu ya handi megu wadi da ndi piya anda ka use iyi kara gade tun gara lardu laruso nutuns zar gara azra weshi kamara hontara gara garagi unda lunta yi dasi nokasi buro nutra eman pal eh mahi kun ma ma un ina unta oh mayin shin kurɔ gugi mohragi nitrawom male zawan Gusun gara kan nali oh kun ku lan gura wurcha kun la wurta in lowasa kun ndan kasu gu inta newa geya amma kus sura wandi pula sun gara kun ndali garu ledu kɔ anta na wasungi wun ndan chiye para ngara gi anakɔ anadi kumani akustale ani dasi sun ndra lin kan wandi kau ye han kamo so oh tu kazuwa kasi koro zo oh naho nagu nara nigura ninura kalaga legu da husi lewan go piyasku walla arba'in nudulu washaka alka washin ngara pal wa natunyi mashigi grenda to fada ko yama alanda ala du ankul he nddiya kasugn anyoro aahun garagindi abasha angoro wasu kusu sai waiya ah base ragun da naida zai kumani ate adoi ndi kasuguwa hi na gun naza ka iie ndin kumani afodan isale eash gun ile ka zugage ila cameroom kana in dea kumani ade dami ah ntara wan umzake laeda gun mishegu tsale wa wundi kunli ya ftun tsale yalai yakun nidi kun meskun nya tara ya awal da gile tare. wando ah asuro ki hu wako yaki maya eh kumani yagimaaun da ohun usukara di un sun go kuma di dasi ata tsario ya dige yegi umshyn taka umtam tka yagi wan wan lardu wayi base mgade yagi umtan taka ndi yagama ato kamuske angro yagima kamuske angurdi <hesitation> ato kani ngro inngun kun garra unla lardu iyi matsan kadangi uzir do shiniwingo na plan ngo ya eh umtam to woragi busu yagima ato ka amso ngro ah nah nahum uzir iyi natumnatumgi katnga natungoi ma uma frogo nde eh fago tse rego nde eh mdagatse eman lardu etan she gatse sun kada gu use chanda amma uysftun la gara nula landu ko untan go nowa ko kusun da a yagima asn lau pal aki keuu mera lufuungi dugun oh wa nde go pal ndiks wa ndi kol. Yren da asun wane lonɔ wane ndaka nde isu kesugu do katu katugun gusu ma negara kajinna intana wanndaah wan shingi mula rogo kadagu aha mahund tandi kamil ma karagi umshe matsoh wujir la husi laka nde yagima mta kan kandi umtuka oh inkan sandi sumu sani ys eh hum nado ya eh kal mandu tachi gro so tsu ngon ah la tse kasugu yatsura bundi dasi kra ka bundi nuka tara untuk are waso a al netura guso nas tukura yagima ah asaftan ka ege angoro yɛsha gaki t ah mundi yagima afaralo kasaftungi gara ah abisan ki nsayo asu ware asu ngir asu fan gri ah lah aki Turna azaankina aku unka kina azara yeka we lala gum par tak kun kun dan ah kuwa <hesitation> kuwe aku ngoro aki ubasel base aki kurni bo aki koya daki iri turo tug asa aka kasan aluga ko yitrini ata blanguwa atura nasa kafagu do umye kashi ya kini asi tur ani far aro bara zar katuwa <hesitation> umyazik gara tum oh katuna gara izini pal aro pal gara yachi ndi jihe ama tara ndɛlo.